تتكون السيارة من محرك نزام نقل الحركة، نزام الفرامل، نزام التعليق، هيكل السيارة، نزام التوجيه، العجلات والاطارات، نزام الاضاءة، نزام التكيف والتدفئة، نزام الكبح، نزام الطاقة، <hesitation> ونزام الامان.